Noq tehnoloogia avitas iks inemiisil suheldaq nii pall'o. Ilma tehnoloogialda ma arva, et väega pall'oq inemiseq üldse es suhelnugi umavahel. Nii et ta avitas suhtlõmisõlõ üteh.